Ǝŋ pe kɨ gakǝ ǝ pǝ tɨnɨ kɨ kɨ kɨ panɨ wǝǝ, a la nya gakǝ we o lóo toŋ kɨ kɨ e kpii atɨraŋpǝ ǝ fɨ o mɨ su eni ŋ ri eni ji riŋ ji a ya lóo su kɨ oturu kɨ lɨŋ maa kɨ pɨlɨ wǝ́ mɨŋ o loo su kɨ kɨ lǝ́ǝ pɨlɨ kɨto wɨ la hiaŋ kɨ lo mɨ su kɨ.